Nkyɛ mebɛpɛ dɛ mibenya akwannya dɛ mɛsesa mber akͻ ekyir mbom akyɛn dɛ mibegyina mber. Osiandɛ, sɛ mu - mubotum asesa mber akͻ ekyir a, nka megyaa, mɛsesa ndzɛmba bi a meyɛe a ndɛ, ͻammboa me. Nkyɛ dza meyɛe a ͻannkͻ yie no, nkyɛ mɛ - menya mber na masesa ne nyina na mafa tam pa fofor efura.